La Danimarca è un paisi di lu nord Europa, tra la Germania e la Svezia. Lu tempu in Danimarca è sempri grigiu, friddu di nvernu e la stati li jorna di caudu si ponnu cuntari cu li jidita di na manu. Li pioggi sunnu sparpagghiati duranti tuttu l’annu e pi tali motivu è megghiu nesciri di intra la casa sempri cu lu paracqua ni la vurza anchi quannu ‘un chiovi.